So mi yahhay inaare teffol kuugal, mi mɓorna kolte am kes nɗe mi ɓuri yikki e nder kolte nden, nden mi faa dow atal.